افضل انو اكون مؤلف مشهور لأن اني كلش من محبي اني اتعلم القراءة و الكتابة و ان ازيد من ثقافتي العلمية اكثر، فأشوف انو التأليف يساعدني على انو اشجع نفسي على انو اقري و اكتب بصورة مستمرة و ايضا بصورة دقيقة اكثر.